Ekpari ha mi a ha eina me ekpari ana ali sina me. Ekpari otche ali noro gba kan kan me nom. Makunyi ndagoor ekpari ne ekpari ni ekpari noro ya. Ekpari otcha ali noto gban kan kan me nom. Mankunyi na luun woor kpe inuang dang kpe. Na he ekpari ya me, alei na no otchi tchi ong ya me. Neitchi alibor na me, akiya he ekpari makuinyi alung woor kpe. Both imala ali boor na me, aki ya he ekpari na me aki ya he ekpari na lung woor kpe. Ekpari, otcha ali noro me nom. Akaa nu otchi chong kie ya, wa ba mu ne ekpari inoroya. Ekpari noru na, adi kali einim ekpari nom, na mim nekpari. Ekpari-na min ne kpari and yi ku nu tsi. Alei na mim nu tsi me adim ka li einim aba he. Ekpari dei ka la mi na hoor otcha ali ka leyi iku me dei kalam. Otchor ala ya zi, aleni yii nor otchor me wa hadei kali imime. Inzenze juin jui, ma ya nin zenze juin jui both iwim ala ma ma me, iwim alami, ana me ekpari, ma ming ne ekpari na. But akingia he ekpari ka lonu aha no nu me anuya. Ahun a he ekpari kalumg, aha ni no me anuya. Akpoyi meme ya ka leyi ene kali ada me eii oru alimi nanang me ohagi me ekpari ana akposi gbang ka kang otsia ala ya zi nang me koor yi mimoor. Kaa ayi imimooor ya, akpoi ya naki kuu ni kinyi ne ekpari nom na nikum aha na na yanze ekpari ni ba ba'la ya. Akposi ya. Asi osoneijei ama waa akposi ya ene ka lada ala mi wi me na mimimana nikuu ya ha aleyi ku nen ze me ekpari ana alisi na me wa ha kali imime onu ni imime anu me wa hii ooika me otsa ame aleyi kuu me kali imime wa he ekpari ekpari imuyi ifuor achame aleyi ikuei engba me naa ba haa keli imime me. Aki imime tsi tsi kpa alor otchoor alor otcha ale ekpari ne ekpari neinaa yazime akunyi juin juin na ha kali imime ya okara okara neini aha kali imime me. Akposi ya imime ale ekpariya na loor okara okara na wi itchida ni kinyi kinyi wa ekpari adei alabah iyra ki si wa ya zini? aha nonu me aya zi ekapri. Ahe ekpari kaaloor obah ekpari ya me aloor baa lekpari ya me kana nung aba yo ke nung aba nu naa yaa zi ekpari nii? Angba ali ene kali ada aleyi aha ekpari dei kali imimeiyi aleyi amame Keina wo wu itchitcha ni kinyi kinyi awu itchitcha ni kinyi kinyi keini wu wu ijiji wa cha cha waa ya ba je akpari. Wa yaa kili iwii ala-tchor oleichu, ala- tchoo olechu me ka lung a;he ekapri me ya? Akun ibii a-he ekapri kali adun ka lei enung ayung ekpari me onu na yoor ta nung a'he ekpari me eini kaa yung ekpari ya a lung a' wii itchitcha nenze me, alunga hor okara okara me okara okara nung ka haa me kaa he ekpari ya. But guun ka lung a' he ekpari. Ekpari alung a'ha me ina tcha tcha ni yanzae gbang kang kang ekpari izaklei nini zeze ali achuen ze ayazi eindotchuei eina ala bi sri inzeze izaklei inzenze ogbo gba akiyi me ka lung a he ekpari me maa fuodor nii eyi ene kali ada ala mi mme me yabaa anyi mimei kali eini a he ekpari wa cha cha waa me na baa fii okara abi niamua heiba aleini aba haa me ya neiba aleim aba haa me okara abi muyi ya. Ekpari ekpari nei naa ba haa me ekapri nei haa me na ba he ekpari na hoor okara mee lung isi me eyi imimei tchi tchi ki haa ka la. Aki oor ene kali ada a'yua okara a'yua ekapri na yeiyinei mi me aloor otcha me ya. Akpoi ya kofu kala fuatalei wa nuizi alaba dei kaloor meya izame alaka gung alei na ekapri nom na, obaha gwu ya ka lung aba waa dei kaloor oba haa nii naoor ekpa ri Onu be ekpari ahe ekpari kaloor wa durua gu ya gung mo tsi ka na nung aba nu na awor ekparri ni ahung itsi me aa alung itsi meme me kii imimeuyi due ri keini ga he ekpari keini tchu tchu keini ga tcheri kein ga he ekpari